Nachunguili ako televición ngueno, dinanu xa'á ihó noticia, te di'ó da'á tukuno naxu nanxhido ihó nanitano to inka no ihó no xoinaxhi, iho duxhi ihó nu tuaxhi iho kanitanxhi xuyu noticia, ihó nreni nguixhi ihó dangui, nguixhi nguixhi, nguixhi ini ña tun ndute ña tió azucar nayivi kuan xakunini noticia dani tuno xa'á, taxtu xakuano iin rexedta tekuxa dakuanotu tenuxa xhionoxa'a kutuno ili xa'á, ketato nuli nrekoxa kotono pelicula xun kida televición.